nder mari e fufi latiɗi ɗi ngimi e gurnan am ko wala ko foto ngam. Yandego min jawno Excursion nder gagiyal kanjinan gal <noise> nokku to wiete bojrl ɗon min natiri faa min jehi wuro mabbe ton. Be ngarimin ton gohol min tawi ngal gabbi ngo fu mi yi aino mauniri ko <noise> fotinai. tayi gabbi ɗi, tayi bawo gabbi majji foti. ta ndari a tawan bawo no <noise> kal hande